Uva mu ta udamu ta de inum nu mu deyo mu du eki yo, eni me wola me, diana eni me du eki neri okunu eni eyan inwinkio ekikia nu abo mu bana nu ivom ekeinyo nu emi ka oho nu idiomosuwon mamu wor mu ta du eki goge, banu idiomo suwon mu ta goge, eyan oho nu efia ken ma mu oho na otul dor mu ewey mu eta, oho nu ubinen okunu wor mu bedene mu ta inwinkio goge dor mu ta inwinnkio okunu uyan inum nu ida mi hirase oyo ubo nu eni abo okunu evo me yena, ekuru yor kuro mu esinesio dor kem ida yin okunowor mu ta- a esi, mu ta esi dor esi yor nu wor mu ta yor anuri yor ekire nu ogbanke mo vire awiye, ekire nu ogbanke mo vire odisan ekire nu ogbanke mo vire ahumn, dor oyi anuri awiye udenurien mu yokuro mu ivom uvia ma dor oho nu mu yainyi uku ma- a mu ta tul banu wor mu ta esi yor dor anuri yor owinenete dor okunu nu wor mu va ta esi yor, dor kemu ukuru demine, ta dor ekire nu ogbegne oho nu mu ta tula dor anuri yor okuru bibinnasu wor te utom ubo yor kirese ugen, eni ewain oho nu okpe okunu eni me va wola nu anuri yor obibinase eni, eni eva me worla ekri, yokuro mu esinesio kamu mu ta on̄an̄inã ka on̄an̄inã yor nu wor mu ta yor oho nu umenete inum ivom uvai uviresete dor mu ta on̄an̄inã yor dor oho nu uta te on̄an̄ninã dor oho nu umene te umene ma- a nu ova wairiyam mu oho otul te Eho iswon ma omo ka odare eho iswon dor oho dor uda mu kobrone inwinwor okunu wor mu yi gbe mu ivom uvai okunu uyi tul te ivom val mu yi gidi inum mai ma dia, adite idiom dor mu vowa uvowte ekire nu ogbagne oho nu idomosuwon otule oso- ovu otey mu igbeinyo otul iso inumano oho nu ubinen oku nu wor mu dian mu uvai mu ta mese goge mu ta mese, oyan oho nu efiam mamu esi na itul kpeyi ewey eta mese oyo ubo nu eni eva me yena, oyo okunu ewey yor kire me yena, oyor ubo nu ekuru va gidi me dia oyor ubo nu eni eva yen.